Inachi ntukuyo o ta´oviti ja kototi ve´eyo, ja kototi in chuuyo in rrio, in xi´iyuyo, jiniti nau ku ja veekoo la ve´eyo te jia´ati te in vilo chi kitiun chia ja santoo ve´eyo ji nti´i in tiñi, jintii in na´aña, jinti´i in koo ja ma ki ko je ve´eyo te kitiu chi hito ntuji chi kiti kajito ña kuti.